Fomba fiasan'ny miksera de izy mia- izy andeha ampotehagna zavatra zany izy ampotehana raha ôhatra hoe andeha ampotehanao voankazo izy ataonao mivadika rano mivadika anao jus izy tsy maintsy ilanao courant-gna izy efa misy vy agnatiny de efa misy bokotra maromaro de ôhatra hoe tianao ho potika kokoa izy de poteanao bokotra manaraka tiagano alemilemy fihodignany de bokotra magnaraka fa efa misy sôratra ny miksera fa arakaraka safidinao.